सब्बै जनावरको चाही आखा हुदैन जसो मुलाई लाग्दो छ । केही जनावर त्यसा हुदा छन् जनले आखा देख्दाइन तीनका आखा हुदाईन जसै माछा भयो ,गड्याउला यसायसा कुणाहरु जो अ एकदम सुनसान ठाउमा बस्ताछन् । जनले अरु चल्ला चुरुगी अरु जनावरले जसरी हिडडुल गर्न सक्दाइन ,त्यई भैखेर पन तीनका आँखा छैनकी जसो चाहि मुलाई लाग्दो छ । ठ्क्कै यिनुयिनु जनावरको आँखा हुदैन भनिखेर मुलाई थाहाँ नभयापन मुलाई लाग्दो छ झीक्कै जनावरका चाही आँखा छैन जसो लाग्दो छ, किन भन्यापछि कतीपय ती जनावर हुदा छन् तीनु चाही बाहिर कहिले आउदाईन, गुफामा बस्ता हुदाछन् । उ त्यसैगरी पानीमा बस्ता छन् तीनुले अरुका जसरी एक ठाँउबाटी अर्का ठाँउ गयाका देख्याकी छैन त्यई भैखेर मुलाई लाग्दो छ । सब्बै सब्बै जनावरका चाही आँखा आँखा चाहि हुदाईन जसो मुलाई लाग्दो छ ।